Maro be si a fangaro azo atô amina pizza, ohatra amizany zô a, akoho an de hena an, atody an, môzarela an, frômazy i, sôsisy i.